Ko nafaade e dow waawde ɗiɗi. Nde ɗiɗi woni ko njelɓe e ngelɗi baafal ngal. Nde waɗi ko siwal ngal, fota ngam nder ndiyam, tawa ngal suusiiwa. Yimɓe seeɗi njiyataa e ndiyam. E njooɗi sepi haala.